Certu! pinsari pi l’autri è na cosa chi fa stari bonu. Certu nun è ca unu s’havi a dedicarisi sulu a l’autri e nun pinsari a iddu stissu. Pi prima cosa unu havi a pinsari a stari bonu. Siddu unu si senti bonu, poi po’ aiutari puru l’autra genti e stu cumpurtamentu lu fa sicuramenti sentiri bonu e rispittatu di tutti, pirchì li cristiani lu capiscinu quannu unu havi l’arma bona e sapi fari beni.